Anna amtaan woo sirbafa warii kham dhurah fudhetha anan yedhe anin warri fudhedha maaan warii thaye afanuman dhadha dhadheni anin dhwothu won akii picture tiyanen lafir hijemthuu won akistif dhubathaan jibha anin warrim chalaa fedha dhuathan wari suun challaa dhegee lafir sirbha dhadhi warrian dhawothu